Fety narô kony manafo àby ity maro tsara fo e. Asa karakory atônarô aminany io? Misora maresaka repetision narô e, hitako tan̈a ny i tsara feky raha na natsoaka naroe. Mbala n'olo ty zaha fo aminy andra man̈araka.